Allô, polisy ma zegny, miangavy andre mba andalo aty amignay amy kartie Tagnambao aty, fa misy mpangalatra fiara igny tratran-dreo, efa maty vonom-pokonolona ke mba miangavy andre ho tonga malakilaky sode izy i maty ake, <noise> lasa zahay vahoaka ndraiky amegnare tsiny avake.